Sen, fuan, fopis, fats, ngim, nom, fits, jian, sia, safunu, safunu na isen, safunu na fuan, safunu na fopis, safunu na fats, safunu na ngim, safunu na aunom, safunu na fits, safunu na jian, safunu na sia tangau